Orangizdan nimadir o'tdimi yoki kimdir nimadir dedimi. Lekin umuman g'azablanmang chunki bu sog'ligingiz uchun juda zarar. Va har doim o'zingizni judayam temperamentingizni saqlashga harakat qilishingiz kerak.